Tëtäguasu Españape kua tëtäguasupe tätäovairereta jokuae flamengo ko jae mopeti arete opirae pipevaereta kua oyaporeta patrimonio cultural imaterial de la humanidad, ombojee reta kuako oa siglo pañandepo mboapipe jaeramiñovi oyoesa retayave ani oyomboyupavoretayave oyoyurupitekoreta jejivape jaeramiñoviko jaereta tanta omboete jokuae <noise> dia de su santo jei jaeko omboetereta jaeramiñovi jaereta omboete jokuae <hesitation> tata Santiago jaeko jei supereta camino de Santiago jaereta oguata ojo ivirupi iyivia oiape <noise> <hesitation>